In uvi uni kɨmi uꞌun íñu use uu na un usi úsɨɨn úsuvi úsuuni usi kɨmi séꞌun séꞌuun uun séꞌun uvi séꞌuun uu ni séꞌuun kɨmi óko óko ūun ó ko uvi ókoo uun ini ó koo kɨmi ó ko uꞌun óko iñu óko use óko uu na n óko si ókoo ūsɨɨn óko ūsúvi ó koo usuu ni óku si kɨmi óko seꞌun óko seꞌun uun ó ko seꞌun uvi óko seꞌꞌuun kɨmi ó ko seꞌun uvi dīko uvi diko uun uvi dikō uvi uvi dkō uun ni uvi diko. Kɨmí uvi dikō uꞌun duvi diko <hesitation> iño uvi diko use u diko uu na uv diko un uvi díko usí <hesitation> uvi dikūsɨ́n u diko ūsuví uvi dikoūsu iní uv diko usi kɨmí dikseꞌunvdiseꞌuꞌun uv diko seꞌꞌun uví uvi diko sēꞌꞌuun u iní uvi diko <hesitation> seꞌꞌun kɨmí uvi diko seꞌuꞌú uni dīko uni dikō <hesitation> uun dkúni diko ūun uni dikō uví unni dkō uu iní un ni díko kɨmí <hesitation> uni dikō uꞌun u ni díkō iñú uni dikō use uni diíko <hesitation> kɨmí uni diko ūún uni dikō usí <hesitation> uni diko usɨ́n uni diko ūsuví uni diíko usu iní uni diko usi kɨmí uni dikō seꞌꞌún uni diko seꞌuꞌu. Uni diko sꞌꞌuun uví uni diko seꞌuun uní uni diko seꞌꞌun kɨmí uni diko seꞌꞌuun kɨmii diko kɨmii diko uun kɨ́mi diko uví kɨ mii diko unní kɨ mi diko kɨ̄mí kɨmi diko ūꞌun kɨ mi diko īñu kɨmi dko use kɨmi diko ūna kɨ́mi diko ūun undkɨmi diko usi kɨmi diko usɨ́un kɨmi diko ūsuví kɨ mi dkoseꞌꞌuun uví uni diko usuvi kɨ mi diko seꞌuun kɨmí kɨ mi diko sēꞌun kɨmi diko seꞌūꞌun kɨmi diko xeꞌꞌun uví kɨmi diko seꞌꞌun uini kɨ mi diko seꞌꞌuun kɨmí k mi diko seꞌuꞌun uun sientu.